ମୋଟର ପାସ୍ଟଲ କିଂବା ହେମୋଧସ୍ତା କୀ ପରୀ। <hesitation> ସାମୋଗରୀ ମନନ କୁ। ଗୁଂଡୋ କରିତା ହୈ ତାଜ ହମେଂ ସିଖିଵା ପ୍ରଥମେ। ହେମୋଧସ୍ତା ଦ୍ଵାରା ହମେଂ ପ୍ରେସର କ୍ରିଯେଟ କରୂ। ଜାପଲରେ କୀ ଜକ୍କଣୋଂ ସେ ଭୀ ପଦାର୍ଥଵ ସେ। ଭାଂଗୀ ଜାଏ ଗ୍ରାଇଂଡ କରିଵା ମଧ୍ଯାରେ ସେ ତରେ। ଫ୍ରିକ୍ଷନ ଭୀ ଥାଏ ଜାପଲର କୀ ସେ ଆହୁରୀ। ତକୁ ଚୁନ୍ଣା କରେହେ ମୋଧସ୍ତା ମିକ୍ସିଂଗ। କରିଵାରେ ମଧ୍ଯାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଏବଂଗ ଟେକ୍ସ୍ଟର। କଂଟ୍ରୋଲିଂଗରେ ମଧ୍ଯାରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରେ।